Iyaa ame iilonga yange okushinga o taxi iilonga ei ondihole nee okudja keshito shashi okudja kwange onda kala ndihole okushinga, handiya nee moo haimono nee lisinisa yange eshi nee ndamona olisinisa yange onda konga aike oilonga yoku yokushinga o taxi shaashi ilonga ondihole ovanhu nawa ngeenge ndahangana novanhu mo taxi yange ngahenya hatu pakeko eestori navo ohandi kala ndahafa unene ngahelipi hano voo oha valongonge shihapu monghalamwenyo yange shaashi ohandi londeke ovanhu veli vayoolokafana oo vena omadilaadilo ayoolokafana vamwe otaatungu vamwe otaateya shoo osho neekutya ondihole shaashi monghalamwenyo yange keshefiku onghalamwenyo yange ota itungwa onghalamwenyo yange otai tungwa keshe efiku oilonga yange ondihole oyo yo taxi shaashi moo omo handi mono omboloto younona vange oo moo omo handi fiidi momo handi tekula natango eumbo lange natango keshe shimwe handi nyanga dishina ondeshikufa mo taxi aamo shoo osho oilonga aayo ondiihole unene ondiifimaneka natango yoo iyaa